'On :kma 'gweh-a dhih, :mor :on 'duo: 'gweh <hesitation> :mo :on dba-eh deh :on 'da eh-eh no. :moe :on se 'o dha :ne, :mor :on 'da 'gweh :dhe :daa dih 'o eh mu 'o dih :dhe. :yee' 'on ybeh-eh gweh, <hesitation> deh-a klehkpeh 'on ybeh-a 'on ybeh-' 'gweh-: 'dekorn: gbe-:. 'Gweh-a 'dekorn: gbe-: me-: 'on ybeh. Beside that, 'on se any deh-' ybeh. 'Gweh-: 'dekorn: gbe-: me-: 'on ybeh because :mor dbo-ih :yee' en no-eh. :mor :on 'duo: gbe 'de on ye-eh train, :mor <hesitation> :on torne-dih-eh :dhororn' :mor :on 'de kpon key :daa dih kpa-ih 'de 'mae 'i kpa-ih 'de nae' an plo-dih-a deh+ 'o, gbe-a mu 'de :kpa. :mor 'da kpon key :daa dih kpa-ih 'de 'an-a' 'nynor bo 'o gbe-a mu-ih 'de :kpa. :mor 'da 'gweh kpe key 'o eh mu-eh no. So eh-: :korn 'on 'torn.